ནག་ཏོ་དང་ར་ཐང་ར་གི་བ་རུ་དི་ཨེ། ཁག་ཅིག་སོ་བ་བཻ་ལབ་ཏེ་ནོ་སམ་ཐང་སུ་ཏོ། ཁ་མི་སེ་ན་དི་དང་རང་གི་ཕོ་ཆོ་ཉེ། ལབ་ཟིང་དེགི་ཐམ་ཀབ་ཏེ་གི་ནུ་ཕ་ལ་ཧུར་ཀབ་ཏེ། སྡེ་པོ་བཻ་དང་ཨ་ལེ་རང་དི་ཆུ་གིས་ཀེ་ཡང་། ནག་ཅི་ཕྱ་ཏོ་ས་བ་ཧོན་བོ་དུ་ཀ་ཏཡ་ནག་གི། ཨོ་དེ་ལོ་ཏོ་ཡང་ལུགས་ཏེ་ཕིན་ཟ། ཨོ་དེ་ཕའི་ཏེ་ནག་ཏོ་ནོ་སམ་ཐང་སྡོ་པོ་ཨི། རང་ལེགས་ང་ཆུ་ཁ་ཅིག་ཆེན་པོ་མུ། ཕོ་ཆོ་དེམ་ཟིང་དི་གི་རྒྱ་ཏེ་གི་ཨོ་དེ་ཕ་ཡ་བ་དཻ་པོ། གུང་ཆུ་ཕེ་རུ་ས་བ་ལོ་ཡང་མ་ཧེ།